जू लाइट बल्ब ची वेता काम कना ले बिजली ग ज़रूरत पडदी जू नार्मल लाइट बल्ब वंदु वेमा बिजली प्रभावित वंदी त ऊ क्या करदी फ़िलामेंट त गरम करदी और जू फ़िलामेंट ची ऊ गरम वोणा बाद चमकदू ची जैसे की रोशनी उत्पन्न वंदी।